Mꞌaⁿ wendyee quiooꞌ na nnda̱a̱ nlꞌuuya na matseixmaⁿyoꞌ quiooꞌ na jndo̱ꞌti tsꞌom catsiaⁿ, catsiaⁿ jeeⁿ jndo̱ꞌ tsꞌomyoꞌ chiuuwaa na nnda̱a̱ nntꞌuiiyoꞌ nantquie ꞌnaaⁿꞌyoꞌ sa̱a̱ mati jeꞌ naquiiꞌntaaⁿ quiooꞌ na jndo̱ꞌ nꞌom joꞌ mꞌaaⁿ caxjaaⁿꞌ ee caxjaaⁿꞌ jom ntyjeeⁿ quia na nndyowindyooꞌ cwii nnom ꞌnaⁿ na jndeiꞌnaꞌ xeⁿꞌñeeⁿ jom matseityuaaⁿꞌaⁿ na matseitjoom nantquie na nleilꞌueeꞌñe naquiiꞌntaaⁿ quiooꞌ na jndo̱ꞌ tsꞌom mati mꞌaaⁿ catsueꞌ ee catsueꞌ matseixmaaⁿ cwii quiooꞌ na jeeⁿ jndo̱ꞌ tsꞌom na ñꞌeⁿ ndoꞌ ñꞌeⁿ ñequio tyꞌo̱ⁿ wjaⁿ yuu na wjaa tyꞌo, tyꞌo̱o̱ⁿ ndoꞌ nncwatyeeⁿ yuu na tyꞌo̱ⁿ ntseintyja chetsjaꞌ ndoꞌ nñoom ñequio tyꞌoom xjeⁿ na nndyocheⁿ tyꞌoom ndoꞌ xocaꞌñeeⁿ tyꞌoom na ñenquii hasta xjeⁿ na nncwjeeꞌ na mawꞌaa.